Folonto jaŋ maanoo siifaa saba lemu, minnu ye a loŋ nka i doo qw kanpaňi, aniŋ i ka minnu doo jiindiŋo kono aniŋ i ka miŋ doo waamoo kono, bari duŋ maanoo miŋ ye a loŋ a diiyaata wo mu nka miŋ doo waamoo kono, miŋ ye a loŋ a ka, a buka moo juuna, haa. Wo, wo. wo le beteyaata i bee ti bayiri. i ye a daa feŋ woo feŋ ti, hani a maani kese. hani a maanoo keseŋ maa, a ka diiyaa le,.